Jue ëch dun nënem në ko'o yë uk a'ax dun nyëmët mëdyakyë në ko'o dun i'ixë në ko'o dun ji'i ebyë në'am tu'am tyam mëjk uk a'ax wi'inkukow nyjajkukoweyi, nyënëwey nyukuweyë o pë tyam a'ax dun nyawëkutëpxëyë jadun a'ax dun nyëmëtmëdyakyë në ko'o a'ax dun yayëkanyë o pë kaj tyam bi'i tyu'uts o tyask a'ak du yaj yux jadunt's bi'i a'ax dun nyëbadubëkyë o pë kaj tyam a'ax jedun este je nyanënekxyë nebyajtë a'ax dun nyatunyë du nyëwi'inkumet'sëyi pos jadun a'ax da dun nyëmët mëdyakyë jadun ëch dun na i'ixë.